د برازیل پخلی ډېر متنوع او خوندور دی. هلته د غوښې، لوبیا، وریجو او مانیوک کار ډېر کېږي. "فیجوادا" چې د تورې لوبیا او غوښې یو ډول خوراک دی، ډېر مشهور دی. سمندري خواړه هم عام دي، ځکه ساحلي هېواد دی. د افریقایي، پرتګالي او اصلي برزیلي دودونو ګډ اغېز پکې ښکاري.